द सिअल् बुमेन् थन्गोब, सिअल जबै बेदोर् जव्र जुनल्, बेअ हग्रौ थय। द सिअल् पर <hesitation> ग्रुबौ तिन थय। <hesitation> सिअल् पर द बेदोर् जव्र जुनलेन इस्र ग्रुबौन् जेरौब थन्ग, अर्र ग्रुबौन् इस्र जुनर् फर्क इस्र <hesitation> होम <hesitation> अर्र जय। द बिदिन बिसर्ब मलै फर्द बेलेक् जुनर् फर्द ज जय, बिसर बेलेक् जुनर् फर्क जय, बिदिन थन्ग थय, अर्र बिदिन बिसनि <hesitation> एकोसिस्तेम से लेअ। द सिअल् पर बेलेक् जुनर् फर्क जय, बिदिन सिअल् पर ग्रुब जग्र बेलेक् जुनर् फर्द न, अर्र बिदिन बिसनि <hesitation> एकोसिस्तेम से लेअ, अर्र बिदिन बिसनि म फर से लेअ।